Á purir pëcí ma njí njí neţe wín ñaan nansansiri kowí naţáal wí. Bañaan leenţa bëlabaţa dika wëtanul jáaţa nëwëtan. Ñaan këma ţëp anakëma ţaf pësansir jíko <noise> ngëcumal njí wínaţ. Ñaan purir pësnasir jíko.